<hesitation> Omurimo ogu ndakora nyowe ndi omuhingi, omuhingi orahinga ebihingwa bingi, orahinga ebihimba, ninga obucoori, nebitakuri, orahinga emondi, ohinga amashaza haza orakuratira ebigyenderwaho bingi, <hesitation> wayenda orakozesa orweezo, wayenda okozese manure kugira ngu oyongyeze aha mbibo byaazo ahabi oreiha omubi wahinga, kuhinga wayenda orakozesa efuka, wayenda okozese forogo, wayenda okozese empasha waaba oyine nke nkebiti ebi orenda kwaasa biraruga omukibira <hesitation> kugira ngu osigaze eitaka ritari ki, ritarimu ebiti ninga orumbugu kugira ngu ebimera byaawe bikure hatariho ekirabiteganiisa, then